Sieve ba sakini kaisa manwui sankijaknai machine. Amo bai chikon kotor manwui rok sankiwui mano tei alka alka khai swkagwui mano. Mairum gura haa gura hachching gura tei twui ni pathor rok no sankina bagwui sakini belai kaam o nango. Sakini o chikon chikon bwlam tongo tei o bwlam no chini nangma no nawui swlamjago. Chikon manwui no sankina bagwui chikon bwlam tei kotor manwui no sankina bagwui kotor bwlam nango. Sankina bagwui gura tei kwran manuwi no sakini o berai sakiwui mano. O sakini no lorirukhai chikon manwui tola o tei kotor manwui sakao torogwui thango. Amtwui hai khe no kotor chikon manwui no swkagwui mano.